مادتي المفضلة كانت الرياضيات وقت المدرسة وحبيتها لانه الابلة حقتها كانت مرة حبوبة، وكانت تحببنا بالرياضيات. ما كانت ترهبنا كان كل شي بالهدوء وكذا يعني كانت تعلمنا بطريقة مثالية، صراحة يعني انا اتمنى ان كل الابلات او المدرسين بشكل عام يكونون زيها.